Mebɛka me tamfo a omo paa nkyɛn dze, nka ma mentsena suprumu dɛmara. Suprumu dze annyɛ a miyim ndzɛmba a obotum woekum wͻ suprumu. Na me tamdo dze, dza obotum wͻayɛ dze minnyim. Dabiara n'adwen a ͻdwen fa moho no nnyɛ. Dza obotum ayɛ dze ekum no minnyim, dza obotum ayɛ dze ayɛ minnyim. Ntsi dɛ mebɛtsena me tamfo nkyɛn paa dze, mebɛtsena suprumu a hͻ dze minyim dza obotum ekum.